आमी जानवरांचर प्रयोग करूनकय ना। जानवरांग सुध्दा तीं चें जीव अस्ता जशे आमकां अस्ता। पण केंना आमकां प्रयोग करूनक जाय, तेन्ना आमी लोकांग आनी जँवारांग दुसरे भाषें पैतां। पण तेँ प्रयोग करचे पडता, तार आमी जानवरांचर करतां। केंना तेँ जानवरांचर प्रयोग करून तिंका काई जाईना तेन्ना आमी लोकाच्यार प्रयोग करतां। यें सगळे जातुकुट येँ सगळे लोकांंग वरपरपक मेवता।